We get different type of rice we get ley country rice no we get ley other rice la can be in ley bad and ley country rice but ley country rice la one of ley rice when you eat ley a can sit down inside you and one nor ley you can eat ley with <hesitation> you know beans yeah a will be good with ley country beans <hesitation> torgbogee yeah.